Oyi ro oma dɛmu han asiɛrira sire boni o ba tubara se wa yɛrɛ ma mube bera so twa mibini a zama zama nɛ boni a ta o ye twa mibin a'a ni-ere ta twa mibin a'a niɲu ta twa yan mibin han asiɛtira twa mibin a mu be we a su'an a su'an mu yi al a ɲa'ami mu ji don to han asiɛtira so han bu'a po wɛ ma han yan hucu po wɛ